بي النسبة لي التمارين ممكن تكون يعني تكون عندك تمارين بشكل مثلا تلاته مرات في الأسبوع كل يوم في التلاته يوم دي تمشي الصباح جكه تجك تتريض وتحي راجع مسافة بتاعت اربعين دقيقة يوميا لمده تلاته يوم الاسبوع وكده بتكون عملت تمارين رياضية لمده تلاته يوم